Obuthuko obo ngahera ebirimwa ebikamala obuthuko bike neryo ebyera engathoka eribana echerirwa omwobuthuko buke obwambula

Iwamusomesya nerimukangirirya indi omundu simulima kandi omulema anganakolha ebyabandi bakakolha

Abakulhu bamadini emibiri eyabamathakolha omwa kyipindi kyethu bamabirihimba mwa amakeleziya na amakanisa, kandi banemukolha omubiri owerihabulha abandu berubasubya oku Nyamuhanga.

Bikaleka omwa bwikalhani bwethu ithwakulhakulhana kundi omukughulhu mughenzi waghu akaya inyawithe engoko kwisi embene kwisi embene kwisi ende neryo yikathulethera amaghulyayo nethu thukaghabana okwa kasente ako

Ebyalya ebithukalya thukabighulha omukathali

Emibatsi omwa syasipatara sibalibanayo yikasa inimike kandi abalhwere inibanene obwibi obwibi abandu bakiba abandu ihabya abatsindii omundu akakusangana inyakusaghullha ebindu byaghu ebyosi ebyaghulinabyo omukati'kekiro kandi inyasubira inyakutsinda inyakwitha inyakuhwerekererya

Erilhaba okwa sya simu okwa maredio owali hakuhi nethu nomwa makanisa awahererenie omwa bipindi byethu

Nikatsuka erisoma okwa bitabu byaghe, esyo mbapura esya amakuru, kwihi inasamalira okwa television, aa kwihi inabungira abaghenzi baghe ithwatsema nabo ithwaghambulha okwa ebithuthwere bwagha omwa kyipindi kyethu.

Sibalikitsemera kundi obuhangwa obwomukali nomulhume sibusosene neryo Kandi ekalicha yethu siyirikiriraya omukali eryambalha embale eyomulhume

Ebihendeka ebinene abakali bakakolha esyobizinesi eriminyi ndi bamayibezyaho ngabandu

Ababuthi bakakandaghuka busana nerirondya obwiranda nabana babo habwa emitse eyithuwene eyikabya yithe ya muthina mughuma eya owundi mubuthi akabya inabirisondya inabirikangania neryo ekyi eribinduka lyakyo litholere ababuthi ambi ibikiriranizia okwa kyindu ekyabakayakolha eriyirinda erithendihithania erithendihithangania.

Thukaghenda omwa buthali ithwayaghulha mwe ebyalhya, ebindi byalya thukayilimirabyo eka omwa malima wethu. Ebindi byalya aa bakathuthambulha baghenzi bethu, aba nyalhughanda, kuthuka thunga thutya ebyalya.

Abandu bamabya ibikere omwabitsweka ebirimwesyonyuhi chikakalha erihikibwa kwebya menge abandu bamabya ibikere halhi omwabithwa erihikibwa kwebya menge chikakalha, Kandi nabalemi abomwabitsweka bamabyabathatsomana nabo erihikibwa kwebyamathendekero lyanganalema

Thubwirebyo ebyo bathathakulhu wethu babya bakakolha. Thuthi, ibakakolhabyo, ibaghendera kubyo kyekireka ibathunga buyingo buli kunakihugho.

Eri erisikya abandu abakulhu omwiramukya omwihulikirira bakakubirikira iwaghenda iwahulikirira ngakakubwira athiki omundu mukulhu neri batheya neri bowa bamakuthuma

Ngikalha nabana baghe ithwa saba , thwanganahanulha oku syasonga syethu esyo momuyi oyo nakutsibu-tsibu oko mibiri eya ngathuwathikya ngerihika lyethu

Esyonzira sinene esya abandu bakakolesaya: bakalima, ibakolha e buzinesi, neryo ibathunga esyosente.

Eribya ithunawethe esyasimu esiriko ebyakalhimagenzi kyanganathughuyikya erikolhesya ndeke ebye internet

Mukakulhakulhana omwithunga esyo mbulho, omwithunga ebyobugaga.

Ngendisyabya ingabirighunza ekisomo kyaghe kandi ingabiriberererya ekilhotho kyaghe ekyeribya muthahwa ghobuyingo bwa'bandu kandi ingabirikalha obuyingo obuwene

Thuwithe omubiri oyo ghoburande omubiri ghobuhimbe ah thuwithe omubiri oghobuthahwa ah thuwithe omubiri owe rikandakandania amasenyerezi na maghetse

Erithemenga emithi kityakitya yamibirileka embulha iyabulha kandi yamabirileka esyonyusi isyatsuka erisendera omwabandu kandi yamabirileka eryuba iryahasuka nabinabi abandu sithukiwithe ebyitsutsu

Erimuhumulikania erimuha okwa byaghuwithe amabya iniakayisunza nge byalya iwamuha amabya iniakayisunza ngo mwanze ghukuwiwe iwamuhumulikania nerimu sabira

Ebithunga ebi ebindi bikaha abandu bemibiri, ebindi bikathonganira abandu, ne gabumenti nuku yithoke eriba banira emibiri, nebindi bikabaha esyo mbulho nyike-nyike esikabathokesaya eritsuka esyo suburo

Emibiri eyerighenda bakasomesya okwa balima ngakubangalima ebirimwa bikuwabo niko bangerya ndeke byangasyabayirira emighaso.

Ebitsibu byethu omwamaka thukabighunza isithathakakalhikana

Ngahera ebihimba omuhoko ebitoke ebikusa ebinyobwa obukwamimbi nebindi nebindi

Ngaa ngabya inganawethi esabuni kandi ini ngendihayo obuthuku eribiryabiryayo erithondekania ebindu byaghe eribya ehinaswekire neribirya okwabuthalha kandi omuyi inabya inanekobuyonjo

Akakwa ekinigha neryo ekinigha ekyo ikyahikira eghuma omo malengekania iwe neryo omuthima wiwe inialhuma

Thukahera omuhogo ithwahera ebihimba ithwahera ebittakuli ithwahera ebinyobwa ebyo byebirimwa ebythukahera omwirima lyethu

Eh Ithwabya ithunemubiyonja eribyerya omwasabuni neryo kandi hayima neribyerya neritheka kwe bikuningiru eriminya indi esisukyi sisirilhwa omwa sya ebyoloni byethu

Ngendisabya nayi ingawithe okowayi ngo'omundu, Iningayingirira omwayi, na'abana bayi ibakendibya ibamabirihika omwa bitebe ebya ahambere, ibamabiri soma ndeke.

Nga mwaka embwera ngaghenda ina yalebya emisathu ngo mupiira we bisandu omupiira wa bakali owe byalha kutse amathibithu kutsibu inaghenda ina yalebya efirimu

Ngabya ngathali ngalhwa omwa nyumba yayi omwa ngyakya ngatsuka erisaba ngabisima omukama kwa mabinyibukya inganaba omwa busu ingogha ingogha neryo inga mbalha ingaghenda okwa okwa mibiri yayi

Abanene abakakesaya omwa manyumba awabirikulha kusangwa amanyumba wandi akabya iniwakera neryo akasenga obabya isibachiwithe amani awerisubasubania amanyumba ayo abandi nibalhwere abandi sibasiwithe syombulho esyangakolha obuyitsotse bwabu neryo ibikalha ibane mubulhumi

Abambesa abo batholere iba suba okwamathendekero ibathasigha kandi na bangabya sibangathoka batholere iba thunga emibiri eyerigha abakeghesibawa nge mibiri ye byalha neru ibathoka eribya iba kayikolesaya

Abalimi sibawithe esyombulho esyerikolesya bakalima nebyerihera, neryo kandi nebihuka ebyo ebikingirira ebirimwa byabo ne ebeyi eye ebirimwa bino ibyabiryera kutse ibyabirisolhomwa eribya iyikikalha isiyuwene.

No voice

Wamoya esya ngyimba syaghu ghukabya iwukalhaba omwa bandu wukalhangirika ndeke siwulilhwako kyibeho kyibi kandi nabandu bakakusikaya ahosihosi ahaghukalhaba kundi wukabya iwune mulhangirika ndeke iwuna yihambire ndeke

Lyeribanza neriyihirakubo neribakolera ebiri okwa mithima yabo kundi wamabiri mwanza neryo akathoka erikubwira ekyibulire omwa ngebe syo obuyingo bwiwe. Wukabya iwama biribya owokwiyo neryo akakukanganaya ekyosi kyosi ekyiri omwa buyingo bwiwe.

Ghutholere iwakesya habwa esyasaha isathu

Eningendiyihanuzya okwabalhichayi abalhi omwabulhambo ebathoka erinyiwathicha ngakunangathoka erighunzaho echithibyeki

Kikawathikaya eriminya obuhangwa obwa band bandu kand nerikolha ebindu ebyobuhangwa obwo

Emighane yakera yikaleka abana ibaminya ngoku sibo basa abamabirithabyaho emighane yakera yikakangiriraya esyongeso emighane yakera yikakangiriraya ngoku wangayilhusyaho wamabya omwabutsibu neryo nikikulha abana ibaminya emighane eyo nuku ibaminya embere ngabakendisyakolha bathi

Abana balere banginalhwa omwa mathendero kandi nabandi bangina heka esyanda ibakyine balere

Omughulhu naghunza ekyisomo kyayi mwo mughulhu nathunga etsemenene omwa buyingo bukuwayi